أؤمن في الأشباح أؤمن بالجن أنا، الجن ممكن يكون هم الأشباح، ما أعرف والله في فرق بين الاثنين ولا لا، بس أنا أؤمن بالجن لأنهم مذكورين في القرآن وكذا. و <hesitation> طبعا <hesitation> إذا كانت الأشباح قصدك الأرواح حجت الميتين وكذا هذي ما اؤمن فيها أبدا، يعني والله كل واحد وله رأيه يعني، كل واحد يختلف عن الثاني، هذي أراء برظو أول عن آخر.